Ep sah na arehreh rak al iani ontoh kamkirai kobot, toh baran nangan ngisngis areh iani khon ararakai dat. Api saloh natok baran angan ngisngis sen naol iani ap ol ki- langi kanak na u rarakai khon wuvur lon toh barim o toh wuvur liklik na di soi dat suri. Ol angan sen sur ol wuvur toh wuvur anum